يعني والله عن نفسي راح أتعمق في الحضارات الجديمة يعني أتعلم منهم أكيد راح أستفيد من العلوم اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، مثلا يعني يمكن أساعدهم في الزراعة الطب بإستخدام المعلومات الحديثة اللي أعرفها طبعا لازم أكون يعني حذرة وأفكر في تأثير تصرفاتي لأن الزمن الجديم ما في تقنيات يعني مثل اليوم.